شوف أنا دايمًا ما أفظل إني أستمع إلى نوع واحد من الموسيقى، يعني لإني أحس ملل وكدة دايمًا أحب أجدد وأغير وأحب أستمع إلى أنواع كثيرة من الموسيقى، زي طبعًا الموسيقى الكلاسيكية تساعد على الهدوء والا سترخاء والبوب والروك، كمان بعض الأحيان يعني أحب أستمع إلى الموسيقى العربية.